Miɗo waɗa yiɗde sabu ngal e jaangol ngal. Mi njiddaade koo mi haɓɓe nguurndam ko ɗum waɗi, Mi waɗa waɗude njangol fiyaangu ngal.